Ewa <hesitation> Nenakay zao tena préféreko zao zaka manitra bôka andafy reo: ohatra hoe vanille, la vanille zao fatao anaty siramamy io, même anao vao henonao fofon'ny siramamy io; tonga de hay manitra vanille zaka zany e! mampazoto mampiasa zany.